Sang kalele kebiasaan ku sama kolo ti tamu madang koi jam sambilang penon ko tumon wondo akat stenga tuju ka jam tuju i kalato ma toro mpayangin pasini mange mena numa kapam makan pese koko kapa sumapun peria romale jadi nitu pekerjaan o sehari hari sata kebiasaan wia manua kapa nam keperluan wadina toro pe angenem kapa nange keturis memerlu meitela koko o si o permain petatarmen tantu akat pewitu